Ina jin vilu tú, tu ka jito nu ta'anti jina'ati chi ka kanáati jinaati tu keta´an initi jinaatɨ ini, ina nu ni jiniti nuu vilu cni a jinuti jin te suni vilu nu jinitɨ nu ina chi yuutɨ sa'a, sa'a ina chi tu. tu ka jitoó nu ta'anti jina'ati.